Sicuramenti u progessu scientificu ndihu shumë gjellën të gjindes e nani gjindja rrojën ndutu më shumë se më para, e qo ë një shurbes e mirë pran diskursi ë se bijë ngë buhen më, quindi jan shum pleq e pak djemp, fumij, kopij, e la società ë in crisi përkisu.